يا صاحبي، قراءة كتاب كل فترة بتفيدك كثير، شوية قراءة كل يوم بتوسع معرفتك، خليك مع الكتب شوي بتساعدك تفكر بشكل أفضل، القراءة زي الأكل والشرب، لازم نغزي عقولنا، الكتاب زي الصديق إللي ما بيخزلك أبدا، والقراءة أسهل وأسرع لمشاهدة التلفزيون وتفيدك أكسر. خلينا نشوف مين فينا يقدر يقرأ أكبر عدد من الكتب في هذا الشهر؟ تعالى نسوي تحدي اليوم، تحدي القراءة، نشوف مين فينا يقدر يخلص الكتاب الأول؟